Lom, bɛɛ, cɛɛ, naarɔ, sóó, mizi, muta, runɔ, zacɛ, zabɛ, zabɛ, plɔ lom, zapɛplɔ bɛɛ, zabɛ plɔ cɛɛ, zabɛ plɔ naarɔ, zabɛ plɔ sóó, zabɛ plɔ mizi, zabɛ plɔ muta, zabɛ plɔ runɔ, zabɛ plɔ zacɛ, zabɛ cɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ lo, zabɛ cɛɛ plɔ bɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ cɛɛ, zabɛ cɛɛ plɔ naarɔ, zabɛ cɛɛ plɔ sóó, zabɛ cɛɛ plɔ mizi, zabɛ cɛɛ plɔ mita, zabɛ cɛɛ plɔ runɔ, zabɛ cɛɛ plɔ zacɛ, zabɛ naarɔ, zabɛ naarɔ plɔ lom, zabɛ naarɔ plɔ bɛɛ, zabɛ naarɔ plɔ cɛɛ, zabɛ naarɔ plɔ naarɔ, zabɛ naarɔ plɔ sóó, zabɛ naarɔ plɔ miziz, zabɛ naarɔ plɔ muta, zabɛ naarɔ plɔ runɔ, zabɛ naarɔ plɔ cɛɛ, zabɛ sóó, zabɛ sóó plɔ lo, zabɛ sóó plɔ bɛɛ, zabɛ sóó plɔ cɛɛ, zabɛ sóó naarɔ, zabɛ sóó plɔ sóó, zabɛ sóó plɔ mizi, zabɛ sóó plɔ muta. Zabɛ sóó plɔ runɔ, zabɛ sóó plɔ zacɛ, zabɛ mizi, zabɛ mizi plɔ lom, zabɛ mizi plɔ bɛɛ, zabɛ mizi plɔ cɛɛ, zabɛ mizi plɔ naarɔ, zabɛ mizi plɔ sóó, zabɛ mizi plɔ miziz, zabɛ mizi plɔ muta, zabɛ mizi plɔ runɔ, zabɛ mizi plɔ zacɛɛ, zabɛ muta plɔ lom, zabɛ muta plɔ bɛɛ, zabɛ muta plɔ cɛɛ, zabɛ muta plɔ naarɔ, zabɛ muta plɔ sóó, zabɛ muta plɔ miziz, zabɛ muta plɔ muta, zabɛ muta plɔ runɔ, zabɛ muta plɔ zacɛ, zabɛ runɔ, zabɛ runɔ plɔ lom, zabɛ runɔ plɔ bɛɛ, zabɛ runɔ plɔ cɛɛm zabɛ runɔ plɔ naarɔ, zabɛ runɔ plɔ sóó, zabɛ runɔ plɔ mizi, zabɛ runɔ plɔ muta, zabɛ runɔ plɔ runɔ, zabɛ runɔ plɔ zacɛ x, zabɛ zacɛ, zabɛ zacɛ plɔ lom, zabɛ zacɛ plɔ bɛɛ, zabɛ zacɛ plɔ sóó, zabɛ zacɛ plɔ mizi, zabɛ zacɛ plɔ muta, zabɛ zacɛ plɔ runɔ, zabɛ zacɛ plɔ zacɛ, runo lo.